منین اج بولڑین بر موضوع مللا ہے او ہے دوست بھلی ھی یا خاندان۔ منین خاندان خاندان او سون کرتی بھلی لاگیتو پھرین امچا ڈاڈا ھتا جکوھیک بھترین استاد ھتا جکو امان ھیک سٹھی تعلیم ڈیتی گلا۔ مانجی ڈاڈی جی پانچ پوت ھی جکام موٹا مانجا کاکا بابو ہے ائین او سون پچھی مانجا بابا ہے پچھی کاکا لاچو ہے، کاکا راملالا ہے ائین کاکا خانو ہے۔ امچی فیملی پرھائی سامین ودھیک توجع ڈی پلی۔ امچی فیملی موٹی ھتی گلی ہے۔ اگی ڈاڈا ھیکلا ھتا جکو اوڑیھ سو ایکھتریاڑی جنگیم ریلا ھتا۔ امچی فیملیم پانچ میمبر ھی جکام موٹا مانجا کاکا ہےاو جی ڈو پوت ھی ائین دھوئا ھی ائین اوان جا بھی بیا ھوڑا ہے ائین اوا جین بھی ٹابرین ھی۔ مانجی موٹی کاکی جی پوت ہے اون ماستر ہے جکو گان جین ٹابرین پڑھاوی چھی ائین گان جینن ٹابرین تمام ھوشیر کر چھوڑلین ھی۔ او سون پچھی مانجا بابا ہے، او جی پوت ھریرام مانجی بھائو ہے اون پرائوٹ پڑھاویی چھی ائین او جا بیا کروڑا ہے ائین او جی ھیک گھراڑی ہے او جین ڈو پوت ھیک دھو ہے۔ پڑی پلین او سون پچھی مانجی ڈجی بھائو ہے۔ جکو اون بنی کری چھی۔ ائین مین یونیسٹی پڑین پلا ائی مانس مانجی دھاری بھائو ہے اون چھین کلاسام پڑی پلی ائین محنتی ائین ھوشیار ہے آپکی سبجیکٹام ائین سامیجی، ساکڑی پرھی چھی ائی او سون پچھی مانجی دھاری بوڑ ہے اوا ھمین گلی ہے ناناڑین گھمون۔ ائین او سون پچھی مانجا دھارا کاکا ہے او جی تین پوت ھی ائین ھیک دھو ہے۔ موٹی موٹی پوت ہے اون ڈجی اسکولیم پڑھی پلی ڈاڈھی ھوشیار ائین محنتی ہے ائین سدائین سٹھی نمبر چاوی چھی۔ او سون دھاری اون ساتوین درجیم پڑھی پلی ائین او سون پچھی دھارڑی اون ڈجی درجیم پڑھی پلی ائین او سون پچھی دھکنکی <hesitation> چھورڑی اوی چھیی اواڈجی درجیم پڑھی پلی۔ ائین او سون پچھی مانجا ڈجا کاکا اویچھی او جین تین ٹابرین ھی، ائین او امرکوٹام ری چھی او امان بھیڑا کونی رھی چھی ائین او ڈاڈھا محنتی ہے ائین سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے۔ ائین امچی خاندانان اگتا کرڑیم موٹا ھتھ او جا ہے۔ ائین او سون پچھی او جی ڈو پوت ھی ائی ھیک دھو ہے اوین پڑھی پلین۔ او سون پچھی مانجا دھارا کاکا ہے او جیا چار دھوئا ھی ائین ڈو چھورڑین ھی۔ امچی گان جین ٹابرین پپڑی پلین۔ ائین او و پچھی منین خاندانن او سون کرتی پسند ہے۔ ماڑین مائو ہے جکان مین گھڑین پسند کرین چھی، کان تواوا ھر کامام منمدد کری چھے۔ جد بھی مانجا بابا منین ھل کری تو مانجی مائو مانجی مدد کری چھی۔ منین خاندان ھیک ستھے ائین بھترین ھی۔ اوم امین ھمین گرپ ٹھاتی گلی ھون۔ امچی ای گام ڈاڈھی عزت ہے کا تو امچی ڈاڈی جی ای گانم جام عزت ھتی۔ ڈاڈا ھیک سرکاری ماستر ھتا۔ او تمام گھڑی محنتی س پڑاٹا ائین تھڑیم جھام پند کرتی پڑھایون جتا ائی محنت کرتا۔ ممانجی ڈاڈی سون پچھی امچی خاندان سٹھی محنت کری پلی۔ مین ائین مانجی سوٹ امین یونیسٹییم پڑون پلی ائین ڈو مانجی سوٹ ماستر ھی۔ ائین دو تین جیڑین بنی بھے کری چھے، امین بنیم سٹھے کمائون چھون ۔ائین بنی جی ھیک سٹھی روائیت ھی ۔واندھی ھون ججکار بابی ایان دنڈی ھمتھ کرائون چھون۔ امچا شوق ھی کہ امینن اپکی اپ کرون ائین ڈجی کانٹھ نہ مانگون نہ ۔ امین کئین کرتی ڈیکھاڑون ائین اگتی ودھون۔ او سون پچھی امچی فیملی جام محنتی ھی۔ ھوی ائین مانجیا جکو بوڑیا ھتیا اوا جا بیا ھتی گلا او سون پچھی بھی امین بھی امینن سوچون پلی جکو امین اپکیان بوڑیان کئین ڈیئون توو اوا کجھ کر سگھی۔ امچی خاندان ھی سٹھی پوزیشنی متھی ہے۔ مانجا ھیک کاکا ہے جکو ھوشیار ائین قفائتی ہے ائین امچی خاندانان اگتا ودھاڑیماوجا ھتھ ہے۔ ائین ھر کو اپکی دھندھیم ھی۔ مانجا بابا بنی پوکھی چھی ائین او بھیڑا ٹیکٹران لی روٹی اچاوی چھی۔ ائین مانجی کاکا ماستر بھی ھی ائین اوی ٹابریان پڑھاوی چھی۔ امین مالا جا دھندھا ککرون چھون۔ شامی جی واندھی ھون تو دکان ھلائون چھون۔ واندھی ھون تو بھاوان بھیڑی کرکیٹ رمون جائون چھون ائی باھر کونی جائون چھون کان تو امین آپکی آپان بر ڈپینڈ راکھون چھون۔ امین کان سون غلط کونی کرون چھون۔ ھیک امچی بھوئا ہے اوا کافی ٹائمانس امان بھیڑی بیلی ہے۔ اوی جی بھی پوت ائین دھوئا ھی۔ امین اوان بھری رمون چھون کھائون چھو پیئون چھون۔ سبھ بھوائی جی پوت ائین امین بھیڑی ھون۔ ائین دو چھورڑیا پرنائوڑیا ھی ائین پوت ریئوڑی ھوی او جا بیس تاریخ بیا ھوی۔ جکو او جی خاندان اوڑیھ سو ستریس اٹھی بیلی ھوی۔ امچی خاندانا جی نا ای گام مشھور ہے۔ این گاہ آھوری فارم ھے۔ امین نوابان جی دورا جی اٹھی بیلی ھون۔ امین نکو باھرلی منکھان آئون ڈیئون نکو جائون ڈیئون ائی امچا فیملی میمبرانس رابطا ہے۔ پڑھائین اگتی کیون ودھاجی ائین خاندانان اگتی خیون ودھاجی ائین امچین جکو ٹابرین ھی اوان امین سٹھی گرپ ڈیئون پلی۔ نوی دھندھیم ائین کوڑ ائین سچ ،کوڑ کڈھن کونی بولون چھون، سچا متھی ھمیشہ قائم ریئون چھون۔ کڈھن بھی مسلا ھتی جا امین بھائو سوٹ کاکی ڈاڈی سون کرتی امین سجی بھیڑی ھتی۔ کڈھن بھی کان ڈکھیا وقت کونی ڈیلا۔ کو مسلا ھتی جا تو ڈاڈا، کاکا مسلا ھل کری چھی۔ ائین امام اتری ھمت کو ھی جکو امین بابی، کاکی، ڈاڈی سمین بولون۔ جڈ موٹی بیلی ھوی امان ھیٹھی بیسڑین کوڑ ائین ڈاڈھی کو بولڑین۔

ائین تمانٹھ کو مسلا ھتی جا تو تمین ڈاڈا بیلا ہے اون سڑاوا ئین کاکا بیلا ہے یا بابا اوان سڑاوان اوی تمچا مسلا حل کریلی کرا۔ نا تمان مسلین وڈھاڑان ہے۔ امین گھرام اوڈکی بولون چھون کان تو ھا امچی گھرا جی بولی ہے۔ ڈاڈی امان کیلی تو موٹی امان سمجھاوی چھی ائین کڈھن کوڑ ائین ٹگی جی کونی کیئی چھی، ائی ایڑا مسلا کڈھن کونی ھلا ہے۔ ای گانم امچی خانداناجی موٹی عزت ہے۔ امچی گھر ھیک سٹھی درجیم پجوڑی ہے۔ جد بھی کو مسلا ھوی جان امچی ڈاڈین یا بابین منگاوی چھی تہ تمین آوا ائین مسلا حل کرا۔ امین کوشش کرون تو خندانا جی عزت برقرار راکھون ائین ڈاڈان بابان جی حالات ھی اوی امین برقرار راکھون، کنگی کونی کرون۔ ائین امچی فیملی جی کجھ میمبر باھر بھی ریئی پلی ائین کجھ امچی سوٹ ھی، امچی بھائو ھی جکو امان بھڑی ریئی پلی ائین شھرام دھندھا کری چھی۔ رلکین بیچتی سامی جی آوی چھی۔ ائین اون ڈاڈھی پیاری منکھ ہے۔ ائینسدائین امان بھڑی ری چھی، امچاساتھ ڈی چھی۔ جیکڈہن کو مسلین مونہن ڈینڑی ھوی چھی تو امین سجی بھیڑی ھتی صلا کرتی پچھی قدم اچائون چھون۔ ائین کڈین بہ کانس کوڑ ائین ٹھگی کونی کرون چھون۔ <hesitation> جی کو مسلا نہ پیس آوی تو امان کو بہ دکت کو ھوی۔ ۔امچی گانم اسکولا ھی۔ پرین جکار امچا کاکا پڑاتا جکار امی اٹھی پڑتی ۔ نویم پڑتی۔ امچا کاکا راملالا جکار اٹھی پڑاتا۔ امان تمام سٹھی تعلیم دیتا ۔او سون پچھی امین شھر پڑھون گلی ائین امچی فیملی <hesitation> امان بیکب ،سپورٹ کری پلی ائین امان ھیک سٹھی درجی تائین پجالا۔ خاندانا جا مقصد ھا ہے۔ تہ جیون کاکا ایی داڈا ھئی ماستر ھلی تمی بہ ایون تمین ھوا۔ ائین ھیک امچی نان ریتی جا۔ امین ھمین ڈاڈھی کوشش کرون پلی۔ کجھ امچی فیملی میمبر واندھی بیلی ھی ائین ھیک آپڑی مان ریتی جا ائین امچی کوشیش کرون پلی۔ <hesitation> ڈادھہ محنت کرون پلی ائین <hesitation> اجا امچی خاندان مین ایڑی میمبرھی جکو کام کو کری چھی ۔اوی کجھ پڑھی پلی، جیون مین ہے مین ھمین یونیسٹیم داخلا گیلی ہے۔ انگریزی ھیک سٹھا سعبا ھی ائین مانجا کاکا بھی پڑتی آلا ہے ائی مانجی سوٹ بھ پڑی پلی ائین اوی ڈونی ماستر ھی ۔ائین ھیک ڈجی سوٹ ھی اون پڑی پلی ۔ سٹھی درجیم ۔ ائین مانجی بھائو موٹی ھی جکو اوی کونی گلی ھتی۔ مین پیلکا میمبر ہین جکو ائین اوی جو اگتی جائی تو پولیساڑا آتی جا تو بڑی بھیری ھتی صلا کری، تو آپون جکو پئسی ھی آپون برائون لی ھا فلمی جی اسٹوری ہے۔ پئسی برراوی کونی اوی اگتیی گیتی جائی <hesitation> کیلی تمان ڈونا ھیک حصا ڈیئون اوین کیئی نا امچا الگ الگ حصا ھوی۔ ائین گاڈی بھالی جکار اوی بھائو کیلی امچا ڈونا جا ھیک حصا ھوی۔ او سون <hesitation> کرتی کو کنگی جائی کو کنگی جائی، کانجی گاڈی پینچر ھوی کانجی کئین، <hesitation> کو بسیم چڑی کو کیون، اوان ھیک انڈیا جی ھیک شھر ھوی گوا اٹھو پجڑین ھوی، پچھی ھرکو آپ جا لابھی جکو لابھی او جی ھوی۔ پچھی کو بسیم چڑھی کو کیون، پولیساڑا او بھی جا، او جا بابا ھوی اون بھی خبر پڑتی جا کی ایی پیسا جی چکران جائی پلی۔ اون سیائی پولیساڑا ملی ائین پچھی ھیک صابوڑام کوڑا ریوالا ٹھاوی اون بڑی پیسا جی سڑاوین صابوڑ گڑتی جا چھی، ائین ڈجی رولرام چڑھی کیئی کہ ایس امین پند جائوس تو چھیکی پجونس اوی محنت جام کری چھی ائین اوی جدوجہدیس جائی چھی۔ بڑی او شھرام پجی چھی کو رولرام آوی چھی کو بسیم آوی چھی ائین ھیک پند جتا ھوی ائین ڈیکھڑین تو ھیک، کریبی مانجا سگا کاکا ھتا او اٹھیس لڈتی گلا پتا امرکوٹ۔ او بنیادی تیلیمی لی کرتی کان تو اوجین ٹابریین اٹھی پڑ کو سگھلین۔ سٹھی تعلیمی ،ڈجین امین سبھ اٹھی بیلین ھون۔ مانجی کاکا پلاٹ گیلی ہے ائین گھر بھی ٹھواڑلین ہے۔ امین پلاٹ کونی گیلی ہے امچا ارادا لاگلا پلا ہے شھرا سامین لاگلا پلا ہے۔ مانجی بابی جا جنم اٹھلا ہے <hesitation> ائین امین جکو بھی بھائو امچا سجان جا جنم اٹھلا ہے۔ امچی خاندانان ائین امچی گھران بھی بڑین چھی۔ ائین مانجا ڈاڈا ھتا اوڑین امان کیلی تمین کنگی نا ججا ای گان جیڑی ڈجی تمان گا کونی ملی۔ سٹھی ماحولا ڑی گان ملتی گلی ہے ائین آپان کنگی کونی جاڑین ہے۔ اٹھی آپان ھر شی ملی پلی پاڑین ڈجی کھادھی پیتی ائین ڈجی پاسی خرچ ودھیک ھی او سون کرتی امین اٹھی ریئون پلی۔ اٹھلی جکو وڈیری ڈجی ھی۔ اوی اٹھیس ھوی چھی، <hesitation> او سون علاوہ وڈیری ڈجی ھی اوی اٹھی ریئی چھی۔ ائین کو بہ مسلا ڈجا ھوی پتہ ۔ امانس متھی جکو مسلی ھوی چھی خاندانا جی اوی امین اٹھی حل کرون چھون۔ کجو امچی دوست ایڑی ھی جکو خاندان جی ھی ،اوی پریئھی سون کرتی مان بھڑی پڑھی پلی ۔ائین اوی ڈاڈھی پیاری ھی۔ ائین کو مسلا ھوی چھی تو حل کری چھی ۔ائین اوانٹھ کو مسلا ھوی چھی تو منین فون کری چھی مین اوان جا مسلا حل کرین چھین۔ کو مسلی جی جڑ کاڈھڑین ھوی یا <hesitation> کڈھن بال بیٹ رمڑین ھوی تو امین رمون چھون۔ بال بیٹین امین اوڈکیم ڈڑا کیئون چھون۔ امین ھر آچرا جی موکلی پر سجی سوٹ بھیڑی ھتی رمون چھون۔ امچی آپکی ھیک گرائونڈ ہے او جی نا بھی اوڈان جی گرائونڈ ہے۔ اوم امین آپ رمون چھون ائین ڈجی کان کونی رمون ڈیئون چھون۔ کان تو ودھیک رماڑنیس تشدد پیدا ھوی چھی۔ امی آپکی گھرا جی رمون چھون ۔بال کرائون کھیڈون ائین اوسون علاوہ ڈجی کان کونی رمون ڈیئون چھون۔ ائین کوڑ بولی پتی تو موٹی سوٹ کیئی چھی تمین نا بولا امین آپھی مسلا حل کرون لی۔ امین سوٹ بھیڑی ھتی رمون چھون، ائین کڈھن بھی اپتمان کونی لڑون چھون۔ جیکڈھن اٹھی کرکیٹیم کاوڑون پتی <hesitation> تو اٹھی گرائونڈ جی بات کرکیٹی جی میدانا جی بات اٹھی ختم کرون، ائین گھرین آئون اوڑی ئی اوڑی۔ او امچی خاندانا جا شعبا ہے تو کڈھن بھی کانس لڑڑین کونی ہے۔ بھاوان کاڑی رھڑین ہے ائین امین سامیجی سبھ سوٹ بھیڑی ھتی کچھری کرون چھون۔ راتی جی نوا نوا تائین کچھری کرون چھون ائین مانجا بھائو ھریا ائین الا چرچی ھڑنین جی ماھر ھی۔ امین ڈو گروپ ٹھائون چھون ائین ھیکی ڈجین چرچی ھڑون چھون ائین امچا وقت ڈاڈھا سٹھا گزری چھی۔ آھوری گان نوابا جی دوران جی گان ہے امین اٹھی جدو جہدیس ریئون پلی۔ امچا مقصد ھا ھی تو امین ھیک سٹھا ماحول ٹھائون چھون۔ <hesitation> امچی آدھین منکھین گلین پتین۔ ائین مانجا ڈاڈا جکو پراڑین زمانی جی منکھ ھتا ائین ساکڑی اسرا چارین بجی اوٹھتے اوٹھتی واک کرون جتا ائین تمام سادی ا زنڈگی گزارتا ائین ماجا ڈاڈا تمام بھترین منکھ ھتا ۔ساکڑی سویر اوٹھتے باتا سڑاتا ائین کڈھن راتے جی باتا سڑاتا واک کرون جائیلا پلاتو اون دھگئی ٹکر ھڑلی۔ ائین او سون پچھی سامین جی تینا جا ٹئیم ھتا الی کا ھلی مین کو جان۔ پچھی امین حیدرآباد گیتی گلی۔ اٹھی نجی اسپتالین ڈیتھ ھتی گلی ائین امین ھمین اٹھی ریئون پلی۔ ڈاڈی کیلی کڈھن کانس بھی پھٹاجا نا ۔ بابا ائی سمجدار ھی بڑ ڈاڈا وھھیک سمجدار ھتا ائین کانٹھ کونی پھٹاتا ڈاڈی جیا باتا کرون تو امان اجان روئڑ اوی۔ ڈاڈی جا مقصد ھتا تو بھائو سدائین بھیڑی ریئی ائین کڈھن الغ نا ھوی۔ ڈاڈیس کرتی ھمین امین ھیک سٹھی زندگی گزارون پلی۔ ڈاڈی سون پچھی امچی خاندانا جا اگواڑ کاکا بابو ہے۔ کاکا بابو ھیک سٹھی جاڑ راکھی چھی ائین اوٹھڑی ببیسڑی سجی کاکی بابوا جی حوالی ہے۔ ھر کام کاکا بابو آپ کری چھی ائین ڈجی کو موٹی کام ھوی چھی اون کاکا بابو اپ کری چھی۔ امچی فیملیم موٹا خاندانام مسلا ھوی تو کاکا بابو ئی منھن ڈی چھی۔ ائین امین جدوجھد کرون پلی۔ کڈھن بھی کئین نا کرون ائین آپکی کاماس کام راکھون۔ <hesitation> اوس پچھی دکنی ٹابرین اماڑی ھی۔ ائین امین ھون اماس دارین ھی جائی چھی ۔ائین امچی خاندانا جی ھا مقصد ھی لے ٹابرین ھیک بہ گھرین کو بیسون ڈون ۔ سبھان پڑانڑی ھی ائین کجھ نہ کجھ کرتے آوی آپکی گھرین ،تون ساکڑی آٹھاس سون پچھی تون ھیک ٹابر کونی ڈیکھی۔ سبھ جتین ری پڑھون۔ <hesitation> امچی فیملی جی تکریبن آٹھ نو ۔ سوڑا سترا جینری ھی اوان جی ٹابرین پنجویھ ٹیھ جینڑی ھی ۔ اواین ڈووین بجی آوی چھی ائین روٹی کھاتی۔ ائین بڑی تینین بجی مانجی سوٹ ہے۔ اون ٹوشن پڑھاوی چھی۔ ائین پانچین بجی موکل ھوی چھی۔ ائین او سون پچھی سامی جی وانجی راند کو کیڑی راند رمون جائی چھی، راند رمی چھی۔ ائین سامین جی تھوڑی ٹی وی ڈیکھتی ناتی ریئی چھی۔ امین ائین امچی بھائو ائی اگتی تعلیم گینڑی لی کوشش کرون پلی تو امین کئین نہ کئین کرون۔ امچی زندگی ڈاڈھی سٹھی گزری پلی۔ ائین این۔ سٹھی گان ھی جکیم ائین اوی جھازام لاری آڑین جی کوشش کری، ائین اون مٹاتی اگمین آوی او ایرییم ائین پشپا آپکی مقصدام قامیاب ھتی جا۔ پوٹھی آوی جکار سجین ھار پیراوی چھی ائین خوشیا کری چھی۔ پشپا آپکی محنتیم کامیاب ھتی جا چھی۔ دھندھا جیڑا بھی کری اوجا مقصد ھا ہے تہ اون آپکی محنتیم کامیاب ھتی جا۔ ائین جکو پولیساڑا ھوی او اترتی جا ائین او جی ڈوٹی بہ جا بولی۔ ھا فلم ڈیکھتی مین ڈاڈھا متاثر ھلا۔ ھا فلم لانچ ھلی امین فونام ڈیکھلی ھتی، امین اوا فلم نا ڈیکھلی ائین اویم امین ڈجی بھی سبق جام سیکھلی۔ امان بھیڑی جکو موٹی بیلی ھتی اوین امان کیلی پیلکی فلم ھا سبق سکھاوی چھی ائین ڈجی فلم ھا سبق سکھاوی چھی پر آپان فلمی جی حسابا سون کونی ھلڑین چھی۔ آپان صحیح طریقی سون ھلڑین چھی۔ پر ایی فلمیم پشپا این غلت کام کری چھی۔ ائین آپان صحیح طریقی سون ھلڑی چھی۔ امین ڈاڈھی کوشش کرلی ہے تو امین اوم سیکھلی ھون۔ اگی امین دھاری ھتی جکار امین فلما ڈیکھتی ھمین امان سجان ٹھون بوبائلین ھی تو امین فلمان کو ڈیکھون چھون۔ کان تو ھمین کجھ ٹائیم پڑھائین ڈیئون ائین لطفندوس ھون۔ فلمان ٹائیم ڈیئون چھون تو کتابان بھی ٹائیم ڈیئون چھون۔ جیو آجوکا جکو سوال ھتا کتاب ائین فلمان امین کیون مختصر کر سگھون تو ہیک سٹھی پھنچ راکھی چھی۔ ہیک سٹھی جاڑ راکھی چھی ائین تعلیم بھی سٹھی راکھی چھی ائین او سون علاوہ سٹھی کام کرون پلی چھون۔ ائین امچی گھر ائین خاندان ہے اون کچان گھرام ریئون چھون۔ جھوپڑیا کو ھی ائین سٹھی گھرین ٹھیئوڑین ھی۔ ائین امانٹھ سیاڑا اترا کونی ھوی چھی۔ ای گانم موسم ڈاڈھی بھلی ھوی چھی ائین امین ڈاڈھی لطفندوس ھون چھون ائین امچی خاندانان سجی ای گام مئین رئی پلی۔ گھران پاسیم ھیک واٹر بی چھی اوم امین کندرون رمین چھون اوناڑیم جھیلون چھون ائین سیاڑیم کونی جھیلون چھون۔ سولتا ھی ای گام اندھڑین ھی ای گام پاڑین آوی چھی لائین لگوڑی ہے ائین کافی سولتا کو ھی ای گام۔ این گان ھیک موٹی حیثیت راکھی چھی ائین امچی خاندانان ای گام ریڑھیم موٹا ٹائیم ھتی گلا ہے امین ای گام ریڑین جا مقصد ھیک ھی ہے تو نوین جکو بھی آوی پلی اماڑی ائین نکرڑین جی کوشش کرون پلی۔ جائون تو ھیک سٹھی گام جائون ائین سجی بھیڑی جائون ائین امچی خاندان سجی بھیڑی جا آخری تائین۔ ائین آج امچا مقصد ھتا تو کاکی کیلی آج آپان اٹھی اوڈکی بولیم بولڑین ہے تو امین کاکی جی کیڑ کرتی آلی ھون۔ ائین آج بولڑین جا مقصد ھا ہے تو اوڈکی بولین احمیت جڑی ائین امچا مقصد ھا ہے تو امین کئین نا کئین زندگیم کرون۔ کئین نا کئین کرتی ڈیکھڑون ائین مانجی دلی خوائش ہے تو مین لیکچرار ھوین ائین ھمین جیون حالات ڈیکھون پلی۔ امرکوٹ صوبی جی، خاندان کی پلی تو کیڑی بی نوکری گی اوا فائدی آڑی ہے۔ ائین کوشش کرون پلی اوم، کوشش کرون پلی اگتی پڑون ائین نوکری بھیڑی ملتی جا تو سٹھی بات ہے کان تو مانجی بارھن جی تعلیم پوری ھتی گلی ہے۔ ائین گھراڑین کیئی پلین تونوکری ملتی جا تو سٹھی بات ھتی جا۔ امین سٹھی کرون پلی ائین امین اگتی ودھون۔ مانجی فیملی جا کیڑین جا مقصد ھا ہے تو امین چوتھین مھینم ڈو ھزار چوویھام مین اپلئی کرلی ھتی۔ ائین مین مانجی بھاوی امین اپلیئی کرلی ھتی ائین آخری ٹیسٹ بھی ڈیلی ھتی ائین او جی نتیجی اجان کونی آلی ھی۔ جیون نتیجی آلی تو بڑی امچی خاندانام ڈو تین جیڑین سرکاری ڈوٹیم آتی جائی ائین کجھ پیسی گھرام آڑ شروع ھتی جئی۔ ائین او سوون علاوہ امین اگتی جاڑین جی کوشش کرون پلی ائین امچی بابا ائی ھی۔